Binatang yang aktip di malam ahai tu kelaho, nah kelaho tu men malam tu aktip nian ye tu apelagi men men di doson tu mosem buah jadi he tu ngendap disitu kadang tu, begantung di situ dah tu tido kelaho tu apelagi men mosem buah- buahan mak itu lengkap buah- buahan tu be tambah banyak nian kelaho tengah malam tu ha men ye siang tu tido tu kadang tido di bawah- bawah omah uwang, omah panggong omah panggung i yang kosong, di bawah umah e tu ade pulek, dah tu galak nalak omah yang kosong he tu yang dak ade huwang lagi nunggu nyo, kelaho tu men malam, malam ahai tu aktip nian ye tu tido dak pacak ye tu, nak makan teros ye tu kola kele, kole kele he tu, kadang maleng he tu, kelaho tu maleng buah uwang e tu, ngindam bongkos- bongkos uwang tu men ti kelengkeng tu di makan nye galek dengan kelaho tu, tu lah kelaho yang yang segan tu wang tu dengan kelaho tu la men mosem buah tu, jadi men mosem buah tu kadang tu, wang kempunan dengan buah e dewek di makan kelaho tu di entak nyo tengah malam tu, kadang kami tu men ade kelaho tu kadang ade yang betemak menoe tu, ade yang di pek nye ape tu dak tau, tu la kelaho tu men musim buah tu di doson tu banyak nian malam- malam ye tu terabng- terbang nalak makanan tu nalak buah- buahan cak seri ape pe macam buah tu.